هو، که دا په هوښیارۍ وکارول سی. ټیکنالوژي د انسان وړتیاوې پراخوي، لکه حافظه یا سرعت. ماشینونه، انټرنېټ او مصنوعي هوښ زموږ کار اسانه کړی. خو له حده زیاته تکیه ممکن زیان هم ورسوي. فزیکي او ذهني انحصار باید ونه سي. انسان باید اصلي کنټرول ولري. ټیکنالوژي باید د انسان خادم پاتې سي، نه مالک